Na aha ta eyibo ekeze latu kanana te e kuri tu nama ibe o leuni atwa muna tu laguni najeriya aha nana ato otogu a wa ibe atwa we ya agwatana du teneni sasana, e teuni e enehi we ya aghwatana enenji we gwatana tu butu na hwasi yana nd hwai najeriya butu koshe ehein buga lodugad, go lodgad shɛ nanamɛ shuya gbaa nuva nu umpwa nubwa cinji shi namɛ shuyua umowa ni be cinji na amɛ shuyula umpua ni be dashi nayiti fotin, ibe ga lod gad ga uto go togu najeriya asuyana u ya hwai najeriya yashɛ uko shuvo ma kanana ta atwa si namɛ la uzasayi nambala ma tinje najeriya namba la ma tinje najeriya ma ashɛ uko jita ta, bo togo to gu aj na amɛ ywe uta ho ahana na teci abu muji ahuree tinje te egoyi abnɛ na tijɛ te ayoyi e zuitije ti lgbu ezhe kuriji cinjɛ ta yajɛ ganatata wea ine akube ma tinje ti ya shɛ ta sha uko ibe hwale tigenjɛ tigktishɛ ko tahwai ite zhe uwe maa te cinje ti she shɛ to bogona anya tu̱ atuba abassa tu ba bi zatu.

Ume cino ogodo ata nazhi thie megetu zhagane so ata duma bo umla arute wu̱kwu̱ teo arutewa kewu̱ najeriya na atu yaje huyani ishɛ, go lodgad bwa itipe hiwaya cinje tiga batu nje botu go nonu atishanane iyihe okuma.